. Alemeŝias, nihũḃũ kuġune kúġudilaḃudi káree nímberanetiam, aḃaniŝias. Busupo bulusale moinibaŝias kaɭayenédoṗ. Amooġo mañalozĩlõ naɭo õ, ome édoṗ meɭãẽi. Wai ñásoo kunoi moġunaġuśunźi kareḃe. Muḃanemuza núhuśa, numumbiini kuġusupo kíġi. Múŝie ídoisohumunda ihaŋeɭãĩ sorehanunu muimi kuġuśunźi. Ośunźi orueŝia oṗi, orueŝia omiro, níġazini bambiḃa, ñataminibahalebureb. Meḃusupo bulorédoṗue: bahalereb, káree karalo mimahuoñari, buḃuzies, kúġudilaḃudi. Mósie ñapi źiḃara- muxu amieŋus mata buḃusupo bíḃi buraloźe naḃanaŝiaboroṗi naŝiaboromiiro, aimiḃusupo.